Ammon giyakhen kama yakhaya nakha betar ngidun gukh be ngiga yahana sai ngukhu nda gidatarba zar yakhaya, kumma tsan wetekha nda giddan tare an wetekha tsakhetar, amman wakiya ya tingwa ya khakwe ya war ware sai wete khana ai tar gidda nakha be targidan takhalbe ngig gin gin takhalle ngig dakahan wetekha ngig ngig ngig ennan wetekha ngig enna gedan weto kha ngig din dangida en an takhal, yakhadiya tangwa khadda ya bubba zeya chakamba pya yahine naha gin naha <noise> gida diya hunbiya yahina tsawara ngun ngine gazu gaza yanbe, yabaka yantuva ya ya ya wadda digim yahuda a digin sawalla tst nda.